طبعا افضل اني اعيش في عالم خال من الجريمة. لان صعب ان الشخص يواجه حياة مليئة بالجرائم وعدم الشعور بالامان والاستجرار لان الكوارث الطبيعية هي تحصل كوارث طبيعية غصب عننا صحيح انها بتكون صعبة جدا بس بتكون نادرة جدا وكمان ما ما يكون فيها تدخل من البشر عشان كدا ما تكون ما يكون الانسان حاسس طول الوقت بالخوف وعدم الامان والاستجرار.